<hesitation> Ambom-pô io zen̈y aminakà tsisy asa loatra. Fôtony manjary karà miavon̈o zen̈y anao. Karà mahavita tain̈a. Tsy mampahomby. Sitrany fo zen̈y anao araiky manetry tain̈a in̈y fo zen̈y. De miaraka mila fan̈ampian̈a amin'olo jiàby zen̈y. Tsy ilain̈y zen̈y izy io aminaka.